Menya a nka mubotum ehu adzepam aka mo skuul a morokͻ ho osiandɛ adzepam yɛ adze ho ohia, na makɛyɛ ͻbaa yi so, mehia adzepam na ama metum apam marankasa me ntar ahyɛ. Na afei so, mapam ama afofor na menya sika dze aka m'edwuma a mɛyɛ <noise> ho. Ama aberbiara no, mannkͻ ohia mu.